ओक्ष्यान भन्या बित्तीकै सब भन्दा पहिला त मुलाई दिनभरीको गल्याइ मार्न्या ठाँउ भनिखेर म बद्दो छु । त्यो कसरी भन्या पछि जसै हामि दिनभरी का गरीखेर गल्याका हुदा छौ ,काइ बाटी हटीखेर क्या क्या ह्दो छ धेक्या दिनभरी त्यो गरीखेर गल्याका हुदा छु त्यो गल्लीखेर आइखेर बाहाछाकी को खाना खाई खेर जा हामि मण्न जादा छु त्यइ ओक्ष्यान हो भनिखेर म सोत्तो छु । यो ओक्ष्यान भन्याको हाम्रा लागि हाम्रो शरीर हाम्रो दिमाक सब्बैलाई शान्त पाणन्या दिनभरीको त्यो गल्याई मार्न्या ठाँउ हो । जैतक हामि त्यई ओक्ष्याननी जादाछु पड्डा छु हामि सब्बै कुणा भुल्ला छु निनादा छु भन्यापछि बिहाना उठ्न्या बेला अज केइ गररु भन्या जोस जागर च्यइ ओक्ष्याननि बाटि आउदो छ । त्यै भैखेर खासगरी मु ओक्ष्यान भन्या बित्त्तीकै मु शान्त आफ्ना लागि मज्जाले सुत्न्या सुरक्षीत ठाँउ हाम्रो दिनभरीको गल्याई मार्न्या रे बिहान अज केइ गरु भनिखेर शक्त्ति दिन्या ठाँउ जसो चाई मुलाई लाग्दो छ ।